Gumatiihi n doli se'em nyɔgera <hesitation> bun-ɛgela duma de la <hesitation> ba ni foo la ba zɛleŋa la, la san de'e ba bo la tia zuo <hesitation> ba ni foo la ba zɛleŋa dikɛ kalena ba nyɔgera ba. Ba zɛleŋa la ani mi bee nyɔhega la ti la san kalam bun-ɛgela la ani nyɔkɛ mɛ. La dagɛ bun-ɛgeduma za'a ti gumatiisi mi nyɔgera gee ba tari bun-ɛgela duma sɛba ti ba dia mɛ.